Wato, wanu sə gəsə mi akə' gaw gawtəl bə' mi ge min kə kpər min temlə pa' rə kə', jiwlaə rwidəl. Mi ge min may piya bə' kə' ɗakə. Mikə' mi ge min may piya bə'. Kə ɗakə mi damrə mi kəw tyisəgə mabu jiwlə tə'ə'm aa kə, gawkə' kələlə, akə rwidəgə nii jiwlə tə'ə'm danə ani. Yakimi yan irim āmi pā rə. Ama gawtəl ɓa āl nə' wide kan ɓa ān, i kamə kan lāākəl. Ama akə tyikə, akə tyəkə. Jiwlə tə'ə'm rə' kə' karmi kan. aykə, min mi kən gaw te'tə' ryə tə'n mi ge min āy bə' kə' kermi ken āy bə' kə' kermi ken. Diga tidi nə' tūkūū zum ɓam bə' na gaw gan kə mi karkə mii kə mi kerka umi kə tpəkə mi kə tə'yko mi kə tyikə, ikə mi kerkə' mi kə tyikə ani gəsimi gən dona. Mi ggebə min may waa ya bə' kə' minə ryə kə' gam nə'kə' akə' gaw kələlə. Kələlə kə səw, gawtəl kələlə al kə sew rə kə' ma 'wakə ɓawnə' āw a gərə. Dan akə gawkə' a tyiki sə' pa dan a yurisi sə pa gam nə' kə' ku teme enə' ar mawrə, niisə are gawnə gə kələlə. Wan ani karmi kan. Mi gawtəl min gawtəl le pat min ge min, may aakturn gawkə' āy ma kə mi kam sūū kə' tə'ə'm ən ami. Gamnə' kə' tə'ə'm ə ami on sə rey kamsə go musə pa. netə' ar ar ghəl abə tə ar pat ni aa gew tənə an pat. Mə 'wakə kaw i pe ball təəm, kawi pe ani. Ama maya bə wan wān temlə ɓaw nə wan ani kə' mi nə' ɓawsimi kə' jiwlə tə'ə'm. Mikə' tə'ə'kə' bishara tə'ə'm ka ən ga yewa ami kə' mi karmi mə. Ayge ən ani i mi ni mi nə pilya pat i mini mi nə ən ani tə'ə'm ən āmi pā rə. Sə karmi kan dona. Wanu sə mi ge min mi kə gaw nə mabu ma ba ɓəyma min kamə pā kpək, mabu i gə'nə əm mo kə' nini. Min a'a to mi nə' dam minə aa rūsimi pā aa gbasimi sə ari pa'ni aa rūsimi sə pa on nin ani ko gbasini sə pāni. Ami rə pā wanu sə karmi. Sə mi kə' ge min kə' kpər min dam rə pa re mi kə tāā tən mayabə kə ɗakisimi, kə' ɗ akə wanusə mi mi ri temlə pa ān səmi kə' təəsə may ani. Gam nə' kə' gawtəl kələlə al kə' gawnə ani. Ami kə' mi gegən tɨna mi kə tə'ə' su jiwlə rwidəl. Wanso kar mi temlə pā sə min milə ryə nə' min marəm ryə, min temlə pā wanūū so mi losə kuri sə pa kə ən ani. Sə mi kə tə min mi təə tən kə' zum am ɓam akə ren gawkə. Gam ən ami sə' lūū abə, mi re nə āl ən āmi mi lūū abə mi renə' al har kami mene ar sə ninkə mi danə āw. sə' ami pat wanūū səmi ge mikə təə sə təəm sə pa' dona kə' ən ami. Mo may sə i to'm ay mi kə' wanu sə mə kerə ani sə mi təə' mi gɨn səm. Sə mi tyisəmi kə' ni ani wanu sə gəsə mi kə' ani bə'ə' m rə ryə ge. rwidəl niisə tə'ə' nə' ani kən kpənen dani rə parə. Jiwlə rwidəl ren resəgə musəpa jiwlə rwidəl gəgən may wam bə' kə kpər wan damrə pa rə. Nisə mi mi genə min a kə' gaw mi kə' gaw bə' kə' wamu mi kə re təə kə təəmsə pa kə mi ge min mi kə tə'tə' tə'ə'm kə ən ami. Gam jiwlə rwidəl gəgə. Akə riwdəgə pa. Akə tə'ə'kə təəm sə pa. Akə gawbə akə tyakəgə pa'kəa. Bawnə aw ren gawkə' kə'lələ'. Ama a'kən ki, mautrn wakə' ən ami sə', mə 'wakə zə'ə' a abə kə yolətə, tanə ali, yotətə' ta nə ali. Ama wanu i ge kə' ən ka' gaw ka' tyakə wanūū. sə re ye re sogə musə pa ani. Mo man teməpa wan sə ɓaw səm sə gəsəm ani. May wan ya bə ni wan temlə pa sə ɓaw sū sə gə ani. Gəgən ni kə aa kū temlə enə ar maw rə. kobar mi wanu a bə' ani. Wan ani on rey kasəgə ama sine ɓa an i gərə nə' tomsə ɓa ar abə gərə ab diga abə' wanu man. Maya bə kə 'war wanu wansə rew kam kə mo musa pa sa da' tə'ə'sə may bə da ɗa kə ɗan gəbəl. Sə' i gaw i gewtənəgen wāwā ani. Jiwlə bə kə' pāwshe nay sə' pā. Misəw nə' wanu kan sə mi tə'ə' sə pa rə. Paga mi tə'ə' ani, mi ge min i, i za i pe aw bə niya pat guru kə re kə'lə'lə'. Gam ni ani wanil kan səw sə mi tə'ə sə pa' rə. A də' ən niŋ ani- aa re kyawa. Gəgən aa resə musə pa. Akə gaw akə tyakəgə kə' aa ren 'waykə yakəl sə pa, aa ren 'waykə gbanu kaw. Nisə ama gbanu kaw nə arey ren 'waykə- sə pa niisə aa rəsənə musə pa ami- jiwlə kə pawshe nay sə' pa, ən niŋ ani.